<hesitation> ס'איז דא חיות וואס זענען <hesitation> וואס זיי.. ארבעטן נאר ביינאכט <hesitation> דע- אפאהר פון זיי ס'דא אפאהר מינע פייגלן רעיקונס, אוועלס, בעט'ס, <hesitation> איינער.. וואס זיי טוהן איז אדער גייען זיי זוכן זיי פאר עסן זיי באהאליטן זיך פון מ'זאל זיי נישט קענען פ- פאנגען אדער אויפעסן פון אנדערע חיות און...